الموسيجى الهادية, الرايجة, زي فيروز وغيرها, تمام؟ <hesitation> الكلاسيكية اللي فيه كلمات عميقة, اللي فيها ألحان راقية, اللي ما فيها كلمات بذيئة أهم شي, وما فيه كلام سافر يعني, <hesitation> بحبها, وبحب أستمع ليها.